óttast er um karl og konu eftir að einbýlishús varð

á Selfossi síðdegis enn er barist við eldinn og tvennt er í haldi lögreglu sem rannsakar eldsupptök forseti a s í segir að ekki verði skrifað undir kjarasamninga nema fyrir liggi skuldbindandi samkomulag um að bæta aðstæður fólks á húsnæðimarkaði verja þurfi leigjendur

fyrir sjálfvirkum hækkunum á leigu blaðamaðurinn var

um leið og hann gekk inn á ræðisskrifstofu Sádi Arabíu í Istanbúl í byrjun mánaðarins segir tyrkneskur saksóknari í yfirlýsingu í dag þroskahamlað fólk vill að laun þess taki mið af kjörum á almennum

óháð mat á starfsgetu þess algengt er að laun séu tíu þúsund krónur á mánuði alvarleg staða Bakkafjarðar versnaði til muna í gær þegar h b Grandi sagði tíu íbúum staðarins upp störfum í bolfiskvinnslu á Vopnafirði reiðarslag sem getur haft mikil áhrif segir sveitarstjórinn gott kvöld óttast er um íbúa einbýlishúss á Selfossi en húsið varð seinni partinn í dag húsið er mikið skemmt

hafa ekki komist upp á efri hæð

óttast er um karl og konu sem

átt erfitt með að leita forseti a s í segir að verja þurfi leigjendur fyrir sjálfvirkum hækkunum á húsaleigu og sveitarfélögin verði að tryggja byggingarlóðir ekki verði skrifað undir kjarasamninga nema fyrir liggi skuldbindandi samkomulag um að bæta aðstæður fólks á húsnæðismarkaði formaður v r sagði í hádegisfréttum í dag að ekki verði skrifað undir kjarasamninga nema breytingar verði gerðar á lögum eða reglugerðum sem verji leigendur fyrir síhækkandi húsaleigu drífa tekur undir það það er alveg ljós að það verða svo sem ekki kjarasamningar hérna nema að það liggi eitthvað skuldbindandi fyrir til að bæta aðstæður fólks á húsnæðismarkaðnum enda eru þær kauphækkanir sem hafa verið samið um

brunnið upp á báli húsnæðismarkaðarins með síhækkandi leigu og sífellt dýrari íbúðum a s í samþykkti á

þingi húsnæðisstefnu þar sem krafist er að stjórnvöld tryggi að öllu launafólki aðgang að íbúðarhúsnæði stefnan er í svipuðum dúr og kröfugerðir Starfsgreinasambandsins og v r kröfurnar í húsnæðismálum eru fjölmargar en meðal þeirra er krafa um að stofna húsnæðisfélag sem ekki er rekið í hagnaðarskyni ríki og

sveitarfélög tryggi lóðaframboð forgangur verði veittur í skipulagsvinnu kerfinu sem Bjarg byggi á verði viðhaldið og leigjendum veitt aukin vernd með lögum eða reglugerðum viljið þið að það verði sett eitthvað þak eða settar reglur um það hvað má hækka leigu mikið það þarf að verja

fyrir einhverjum sjálfvirkum hækkunum stöðugt sem

stöðum á Norðurlöndunum er einhverskonar á leigu og við lítum þangað leigjendur séu gjörsamlega háðir leigusölum með síhækkandi leigu og það verði að vera hægt að taka á því sveitarfélögin séu í lykilstöðu til þess að úthluta lóðum og slá af kröfum um byggingaréttargjald og gatnagerðargjöld og allt það til að

liðka fyrir því því öll gjöld sem sveitarfélögin leggja á lóðir og nýbyggingar skila sér beint inn í verðlagið Kína og Bandaríkjanna gæti haft mjög neikvæð áhrif á íslenskt efnahagslíf að sögn sérfræðings hjá greiningardeild tímaritsins hann var á fundi í tilefni af útgáfu nýrrar þjóðhagsspár Landsbankans í dag mjög mun hægja á hagvexti og verðbólga eykst á næstu þremur árum samkvæmt spá hagfræðideildar Landsbankans sem var kynnt í morgun þá spáir deildin áframhaldandi veikingu krónunnar þrátt fyrir þetta telur forstöðumaður deildarinnar enga ástæðu til að hafa áhyggjur nei alls ekki sérstaklega ekki eftir að við komum út úr svona miklu hagvaxtarskeiði ef þetta gengur eftir er það ansi mjúk lending á fundinum í morgun flutti erindi Danielle sem er greiningardeild breska tímaritsins

þar ber hún ábyrgð á umfjöllun um Bretland og Ísland í erindi sínu fjallaði hún meðal annars um hvaða áhrif Kína og Bandaríkjanna geti haft á íslenskt efnahagslíf

strax eftir að hann steig inn á ræðisskrifstofu Sádi Arabíu í í Istabúl í Tyrklandi annan þessa mánaðar þetta er fyrsta opinbera yfirlýsingin frá Tyrkjum þar sem því er lýst hvernig var myrtur saksóknari frá Sádi Arabíu hefur síðustu daga verið í Tyrklandi vegna rannsóknar á morðinu á

hafa verið handteknir og þarlend stjórnvöld stefna að því að rétta yfir þeim þegar rannsókn lýkur saksóknarinn hélt heim til Sádi Arabíu í dag með töluvert af sönnunargögnum meðferðis ekkert bólar enn á líki Khashoggis en hann var tekinn af lífi á

fyrir rétt tæpum mánuði fram til þessa hefur verið talið að hann hafi látið lífið eftir langar og kvalafullar yfirheyrslur en saksóknari í Tyrklandi sagði í yfirlýsingu í dag að Khashoggi hefði verið skömmu eftir að hann kom inn á lík hans hefði síðan verið hlutað

fyrr í dag hafði fréttastofan eftir ónafngreindum heimildarmanni að tyrkneskir embættismenn væru fullir efasemda um að Sádi arabar hafi raunverulegan áhuga á því að rannsaka morðið til svo virðist sem þeir vilji fyrst og fremst komast að því hvaða sönnunargögn Tyrkir hafi undir höndum frekar en að upplýsa málið þroskahamlað starfsfólk vill endurskoðun á launakjörum þau séu í engu samræmi við laun á almennum vinnumarkaði dæmi eru um að laun séu fimmtán hundruð krónur á mánuði og algengt

að greiddar séu tíu þúsund krónur í mánaðarlaun fyrir starf á vinnu og í ályktun sem fulltrúafundur Þroskahjálpar samþykkti um helgina segir að samningar sem unnið sé eftir séu

tólf ára gamlir og þörf á að endurskoða þá í þeim er gert ráð fyrir því að laun fatlaðra starfsmanna byggist á mati á vinnuframlagi og geti verið þrjátíu til níutíu prósent af launatöxtum verkalýðsfélaga já

þau vilja leiðrétta laun og svo finnst þeim líka mikilvægt að það sé tryggt að það sé ekki sá sem greiði launin sem ákveði og út frá því

ákvörðuð en það sé ekki svona tilviljunum háð eftir því hvað viðkomandi launagreiðandi

að greiða þeim fyrir störfin þeirra geturðu nefnt mér dæmi um kjör sem fólk á svona vinnustöðum hefur já ég hef heyrt alveg ótrúlegar tölur ég hef heyrt fimmtán hundruð krónur á mánuði á einum stað algeng tala sem ég heyri er í kringum tíu þúsund síðan eru dæmi þess að fólk sé með vinnusamning öryrkja og fái greitt í samræmi við þá en það er bara öll breiddin en fólk fái greitt fyrir vinnuna sína og að þau finni

að þau séu einhvers virði á vinnumarkaði einnig var samþykkt á fundinum ályktun um að stuðningur við fatlað fólk á almennum vinnumarkaði

verði stórefldur til að vinna gegn fordómum og skilningsleysi sem fatlað fólk verði fyrir meðal annars frá samstarfsfólki sínu þörf sé á meiri stuðningi sem þurfi að vara lengur en nú tíðkast einnig þurfi að bjóða upp á fræðslu fyrir vinnustaði sem ráða fatlað fólk í vinnu þau segja að það sé töluvert um það að fólk með þroskahömlun hafi hætt í vinnu vegna þess að þau töldu sig verða fyrir fordómum

vinnustað uppsagnir hjá h b Granda á Vopnafirði hafa mikil áhrif á Bakkafirði og nærri lætur að fjórði hver vinnandi maður þar hafi misst vinnuna sveitarstjórar Vopnafjarðar og Langanesbyggðar kalla eftir meiri aflaheimildum en fyrirtækið leitar að nýjum verkefnum í stað bolfiskvinnslu sem rekin var með tapi

kostnað til að opna nýja bolfiskvinnslu á Vopnafirði vorið tvö þúsund og sautján markmiðið var að starfsfólk í uppsjávarvinnslu hefði meiri verkefni utan vertíðar nýir eigendur h b Granda tilkynntu í gær að þessari vinnslu yrði lokað í núverandi mynd á henni væri tap en fiskinum var landað í Reykjavík og honum ekið alla leið til Vopnafjarðar ellefu af um sjötíu starfsmönnum var sagt upp í gær

tíu búsettir á Bakkafirði þetta er reiðarslag fyrir þetta litla þorp og við höfum miklar áhyggjur en erum enn þá í rauninni að átta okkur á stöðunni það var verið að segja þarna upp nálægt því tuttugu og fimm prósent af vinnuafli sem býr hér á Bakkafirði og það er augljóst að það hefur mikil áhrif stjórnendur h b Granda sögðu að bolfiskvinnslunni verði hætt í núverandi mynd en önnur nýting Vopnafjarðarhreppur mun að sögn sveitarstjóra leita leiða til að bregðast við fækkun starfa við sóttum um byggðakvóta fyrir næsta fiskveiðiár í fyrra fengum við bara brot af því sem við höfum venjulega fengið en vonandi getum við nýtt þetta úrræði í þetta skipti til að koma til móts við missi starfa það er

ljóst að það þarf meiri

veiðiheimildir ef þorp eins og þetta á að þrífast þá þarf að vera hér öflug fiskvinnsla sem er passandi fyrir þann mannfjölda sem

og til þess þurfa

að vera til veiðiheimildir

þar sem starfshópur sem var búinn til í kjölfar vinnu heimamanna til þess að meta og koma með tillögur að möguleikum sem menn sjá í því að endurreisa hér byggð og og koma hér krafti í mannlíf og byggð við erum að vona að það komi núna mjög fljótt eitthvað út úr því og þar myndist síðan einhver von ráðamenn í héraði á Ítalíu hafa óskað eftir því að stjórnvöld lýsi yfir neyðarástandi þar

sem valdið hefur manntjóni og miklum skemmdum minnst tólf hafa látist á Ítalíu síðustu daga vegna veðursins aftakaveður hefur geysað á Ítalíu síðustu daga hérað hefur orðið einna verst úti héraðið liggur frá landamærum Frakklands meðfram strönd Norðvestur Ítalíu og er vinsæll áfangastaður ferðamanna gríðarsterkir vindar flóð og aurskriður hafa skilið eftir sig mikla eyðileggingu vindhraði mældist allt að hundrað og áttatíu kílómetrar á klukkustund tré féllu til jarðar og tóku með sér rafmagnslínur víða hafa ár flætt yfir bakka sína og flóðin hafa tekið með sér heilu brýrnar

gífurlega

nánast öll undir vatni vanalega sjást stöplar hennar vel í Feneyjum hefur yfirborð vatns hækkað um meira en einn og hálfan metra þrátt fyrir ein verstu flóð í manna minnum hefur fólk ekki látið deigan síga þessar myndir voru teknar í Feneyjum þar sem þjónar óðu um í stígvélum til að færa viðskiptavinum flatbökur

er í sögulegu lágmarki og síðasta humarvertíð var sú lélegasta frá upphafi fiskifræðingur segir veiðibann til umræðu en margt annað megi gera til að byggja upp stofninn hefur minnkað allt frá árinu tvö þúsund og fimm og nær engin nýliðun hefur orðið frá tvö þúsund og tíu nýliðun byggist á að fimm ára humrar komi inn í stofninn stofninn

hefur því minnkað hratt allra síðustu ár og ástandið núna við erum komin með hátt í átta ár þar sem nýliðun er lítil sem engin og það eru fáir stofnar sem þola slíkt til lengdar og þetta birtist í humarveiðinni því nýliðin vertíð var sú lélegasta frá upphafi veiðin var um átta hundruð og tuttugu tonn mun minni en árið þar á undan til samanburðar veiddust tæp tvö þúsund tonn fyrir fimm árum og þó

hér séu frekar hófsamar og veiðihlutfallið lágt er spurning hvað stofninn þolir í þessu ástandi en auðvitað skipta veiðar máli þegar þegar engin nýliðun kemur inn veiðiráðgjöf fyrir næsta fiskveiðiár verður birt eftir áramótin og Jónas segir augljóst að breytingar verði á þeirri stefnu sem fylgt hafi verið veiðibann á humri hafi þar verið rætt en einnig að friða

fyrir öðrum veiðarfærum því það er ekki eingöngu veiddur humar á slóðinni það eru önnur

það er eitt sem verður skoðað og jafnvel líka mjög hófleg sókn eða jafnvel engin sókn humar er mjög þýðingarmikill þáttur í starfsemi nokkurra fyrirtækja hér stóran hluta ársins fyrir þau yrði veiðibann mikið áfall og verðmætir erlendir markaðir myndu tapast og þó friðun sé sterk aðgerð segir Jónas ýmislegt annað hægt að gera og með veiðum fáum við þó nokkrar upplýsingar líka um ástand stofnsins og einnig þurfum við aðeins að gefa í varðandi rannsóknir á

og skilja betur nákvæmlega hvað er að gerast með stofninn hæsta stytta heims var afhjúpuð á Indlandi í dag en hún er af einni af forsætisráðherra var viðstaddur en það fór lítið fyrir honum við styttuna

samsvarar tæpum tveimur og hálfum

kostaði jafnvirði nærri fimmtíu milljarða króna

nokkur óánægja hefur verið meðal Indverja með að verja öllu þessu fé í sýndarmennsku fremur en að bæta hag almennings ráðamenn vonast til

fjárfestingin skili sér og styttan laði allt að fimmtán þúsund ferðalanga er fagnað víða um heim í dag vinsældir hátíðarinnar hafa aukist mikið hér á landi undanfarinn áratug og hún virðist nú vera orðin svo samofin íslenskri menningu

þú hefur alveg þorað að líta við

þetta hefur verið

yfir tvö þúsund sálir já við ætlum að velta þessari hátíð fyrir okkur hvaðan hún kemur og hvaða erindi hún á við

þjóðfræðingur kemur og segir okkur frá því við breska hagfræðinginn Danielle Haralambous um efnahagshorfur á Íslandi og hvaða áhrif það stefnir í kaldan og bjartan

hér að loknum fréttum spennan var þegar úrslit réðust í fjölþraut karla á heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum í Katar í dag Heimir Guðjónsson ræðir um ótrúlegt fyrsta ár sitt sem

þjálfari færeyska h b í Þórshöfn einn leikur er á dagskrá í úrvalsdeild karla í körfubolta í kvöld þetta og fleira í íþróttum hér á eftir óttast er um karl og konu eftir að einbýlishús varð á Selfossi síðdegis enn er barist við eldinn og tvennt er í haldi lögreglu sem rannsakar eldsupptök forseti a s í segir að ekki verði skrifað undir kjarasamninga nema fyrir liggi skuldbindandi samkomulag um að bæta aðstæður fólks á húsnæðimarkaði verja þurfi leigjendur fyrir sjálfvirkum hækkunum á leigu blaðamaðurinn

um leið og hann gekk inn á ræðisskrifstofu Sádi Arabíu í Istanbúl í byrjun mánaðarins segir tyrkneskur saksóknari í yfirlýsingu í dag þroskahamlað fólk vill að laun þess taki mið af kjörum á almennum vinnumarkaði og að gert sé óháð mat á starfsgetu þess algengt er að laun séu tíu þúsund krónur á mánuði þessum fréttatíma er að ljúka fréttir næst í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld